Danitiuxhi kidaniuxhi koo, kuanxhi té nixhi iin, nridaxa ihó ya'á iin pasto iin itá, itá nixhinió iin ngui xinkano ngui ngui, tenexi no nu yuno teñu kidanguaxhi nguexi nguili taxtuxhi naxuninixhi, taxtuxe iinxhi kuanxhi nrukuxhi inka texta tutuxhi noxa ninixhi iin idí noxa ni ninixhi iño noxa ninixhi itá nrada ni nexhi ti nguili, kixhi te kidanguaxhi nguexhi taxtuxhi iin taxtuxhi iin, inka nalido kida nguaxhi ko nguixhi ihó inteligencia xhikó nguili kida nguaxhi, na kida iin chexa nguixhi kida te kida nguaxhi ngue nguexhi, dion kida tida nguili ke kuaxhi kó kue kuete nguakuan nguexhi, te oni ni danrixhi xa kidaguaxi téño kodaxhi ño kuduxhi ño tuxhi texu kainina xa ton no nrios nixaña xa xanani inixhi xa nguili kidanguaxi nguexi.